Kemeʒledini mua makonezele muani? Atunu lɔkiɛ alo atunu isafie buaku adunu yanedieni ayuu. Hɔŋtruaɛtu. Mɛ afone ɔdiniavonezele bafa nina, ɔdini avonezele ɣafa nuu imla. Mɛ ɔluibi naayuisafui bene ayu edini. Ɛdiɛ bakadu nayawaɛ mua lakiyabeʒele ndzigbɔdi lake, yagbɔdzidi mavani matɛ ɛtululuia atɔvɔfalaa meʒele anedini. Ɔnamalɛgo meyaasanu nolodi bakueyezele dinie nenene baku. Ɔmalɛgo mu yanɛfu la nudunulaɛ mɛ afonezele. Ɔlee isafuini du ɛluɛluɛlu loki amidu ɛluɛluɛlɔ. Mɛ afozele la, ɛdini du ɔlɛ akpokplono wakɔnazo nakplɔnɔ me afozelela mezele blewu; ɛdinidu bakɔlɛ yovosu mezele blewu. Mɛ isa fui la ɔlɛ ɛluɛluɛlu.